دائما ما أحب إحتفال بعيد ميلادي أن ابدأ يوم عيد ميلادي بصومه وإذا رأيت أحدا يحتاج مساعدة أقوم بمساعدته هكذا أشعر بأن مولدي كان له قيمة، بعد ذلك لا توجد قيمة في الحياة بغير أن ترى الناس في سعادة وتكون انت سبب في سعادتهم.